طبعاً راح ات- أتمنى اني أعيش في قلعة، <hesitation> أنا راح اكون عالكوكب نفسه يعني، قلعة، شي كبير، وحولك أسوار، شي يعني شي جوا الكوكب، يعني عالأرظ، أما سفينة فظاء، ما- ما فيها شي عشلن تعيش عليه أصلاً، يعني نتب- بتعيش وما تعتبر عايش، ما فيها أي أشياء مفرحات، أو أشياء <hesitation> مبهرة يعني.